Amin'ny sakafo draiky i ny fomba ifandraisa ny sakafo amin'ny fahasalamana ny fahasalamana ntsika olombelogno i satri ao sakafo io manome hery manome tanjaka avakeo lasa mavitribitrika ôhatra anah zagny va- ti-hignagna zany na ti-hignagna magnagn'igny de la kôfa mignana magnan'igny de lasa mantanjaka ana de lasa misy hery ana misy hery tampoka ana.